टीवी एक मशीन छे जिकरो उपयोग हम चित्र अने आवाज देखण-सुणण खातर करै। जब बिजली चालू हो जावे है, तो टीवी चालू हो जावे। टीवी में कई चैनल होवे, जिनमें कार्टून, कहानी, गाने, खेल अने समाचार दिखावज। टीवी के स्क्रीन पर सुंदर चित्र आवे है अने अंदर सै आवाज निकले है। रिमोट से चैनल बदल सकै है अने आवाज बढ़ा-कम कर सकै है। ई मशीन से हम मनोरंजन अने ज्ञान दोणो प्राप्त करै है।